<hesitation> Raha email ndraika, sy tegna hoe tegna hoe sy mizaha si zany zaho raha o- raha ohatra ka raha ohatra ka sisy ola magnanso agna si hoe amin'ny emailnao kagny igny raha igny gn'alefako, na hoe misy raha alefako amin'ny emailnao de olo igny zany efa miconfirme amigna mesazy zegny zah vao mizaha raha tena precis zany hoe indraika isan-kerinandro na indraika isam-bolana zany zah mizaha email zany.